<noise> Dakṵm kabal kelle̱ nye̱ di̱shi̱ na di̱re̱ di̱ ndaa di̱, na fiye nsan di̱, di̱re̱ deshi nsakkiye yang a fii ma salla, na di̱re̱ mma salla di̱re̱ sawe̱ bṵti̱ a fii yaari̱ngke̱l ti̱ye̱rṵmbṵ na ke̱nṵmbṵ. Na mi̱ nyaa mɪ maa, na mi̱ nyaari̱ng ne̱e̱ di̱. mi̱ nshuukin mi̱ nyaari̱ngke̱le̱ nṵba lo̱o̱ me̱. mi̱ ncere, mi̱ nyang a sang ke̱nṵmbṵl me̱, mi̱ wani̱ fi̱ye̱di̱ na cicco na Yamba nkung nyi̱ne̱ lafiya di̱, mi̱ wani̱ fi̱ye̱di̱ mi̱ yaari̱ngke̱l ni̱bi̱l nye̱ na cicco̱. Diyel nangshi na nyi̱ nkwandi̱ di̱, na mi̱ nkwandi̱ di̱ mi̱ wani̱ lamke̱le̱ tṵṵ mi̱ di̱kṵm a nyiye. Na mi̱ mfaa tu̱u̱ mi̱ ndi̱ku̱m a nyiye di̱, mi̱ nyang ne̱ me̱ a fii naki̱n ne̱ me̱. Na mi̱ nyaa fii naki̱n di̱ yaa mi̱ mmaa, nyaari̱ng fangkiye de̱, mi̱ yang yim mi̱ so̱kti̱n be̱e̱le̱. Na naki̱n nwe̱ di̱ fangkiye yang maa ke̱e̱di̱. Na naki̱n mangke̱ di̱ nyi̱ wẹ kaa di̱ so̱kte̱, so̱kti̱n ki̱ni̱ng nyi̱ yang faa ru̱ngke̱ To̱ rṵngko̱ ka nrṵngke̱ le̱, ru̱ngke̱ wṵ mbi̱yo̱ bi̱yo̱de̱ wṵ yang sabbṵti̱ dai ka nnṵbṵ mbi̱yo̱ maa ke̱e̱di̱ e̱ di̱, to̱ karshi̱b a nkam ne̱ naki̱n. Na nṵbṵ she̱ mbi̱yo̱ de̱ mi̱ wani̱ bishi mi̱ so̱ to̱b kṵ mbi̱yo̱ko̱ mmaa te̱e̱. Shii nlam yang kiyekel me̱ so̱ shii mbi̱yo̱ko̱ a nsang fankiye. Mi̱ yang ye̱shi̱ mi̱ so̱ to̱, shii kanti̱ be̱e̱le̱ fangkiye nwe̱ na ni̱bi̱, na nnu̱bu̱ yang maa yaarṵme̱ di̱, mi̱ mmṵrke̱l shiye na fangkiye mmaa yaarṵme̱l shiye nyang nẹ shiye. Na kuma nṵbṵ mbi̱yo̱ maa ke̱e̱di̱ e̱ di̱, to̱ na mmaa ke̱lle̱ shiye na nwẹl tṵmbṵr <noise> di̱ fo̱no̱ na nkwandi̱ ke̱lle̱ shiye na fangkiye di̱, fo̱no̱ fangkiye maa ke̱e̱di̱ ya mi̱ nyalo̱ fang ke̱e̱di̱l shiye, ni̱bi̱ yo̱o̱ shi̱nṵm fo̱o̱re̱. To̱ adure nangshi̱, di̱shi̱ naki̱n wṵ ko, ɗi shi̱ naki̱n wu̱ mi̱ maashi̱ kowanne san fiye, me̱ maa dṵkṵm naki̱n ko̱. Na fo̱o̱ro̱ naki̱n she̱ be̱e̱le̱ kusam e̱ di̱, mi̱ wani̱ cere mi̱ wani yang a fii labṵng she̱l--dangme̱ a fii komal me̱, na mi̱ mfaa tṵṵ mi̱ yang te̱mshi̱ e̱ di̱, mi̱ wani̱ tẹm shi̱, na mi̱ mfaa bṵ di̱, mi̱ wani̱ yang a fii labṵngke̱le̱ tṵṵ mi̱ yang tem shi̱ e̱. Ke̱e̱shi ko̱dṵ sai mi̱ ncer, ke̱e̱shi̱ ko̱dṵ ku̱ma Na me̱ yim a fii komal me̱ di̱, ni̱bi̱ she̱ di̱ wani̱ be̱e̱to̱ di̱- wani̱ nyalke̱l me̱, mi̱ yaa yaa mi̱ te̱mo̱ sṵṵ sholi wṵ mi̱ bi̱yo̱kṵmo̱ di̱shi̱n a fii komal me̱. Mi̱ te̱bu̱ngshi̱ nshe̱l yaa me̱cce̱ ko̱, mi̱ kwi̱i̱ri̱ng shi̱, mi̱ miyeshi, wṵko̱ di̱shi̱ ko̱ma mi̱ maashi̱ e̱. Na fo̱o̱ro̱ mi̱ mfaa koma di̱, mi̱ mmaa shi̱, na fo̱o̱ro̱ mi̱ mmaa bu̱ e̱ di̱, mi̱ nfaa bṵ koma di̱ mi̱ waani̱ yang a bo̱o̱re̱ yaa mi̱ banti̱ngo̱ bo̱o̱rẹ mi̱ kuwowe yadda bo̱o̱rẹ a mun e. Na we̱ na tṵṵ yang maaki̱n a bo̱o̱re̱ di̱ na mi̱ nsawe̱ bṵti̱ fo̱no̱ mi̱ nyal be̱e̱kati̱ng be̱ mi̱ ye̱r mi̱ so̱ to̱, ko̱ tṵṵ kṵ yang maashi̱ e̱ na wo̱ro̱ mangke di̱, to̱ nyi̱ yang dakṵm kaba na yim a fii koma wṵ. To̱ yim a fii koma wṵ ke̱e̱shi̱ ko̱dṵ nyi̱ wani faake̱l fayye̱, ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ kuma nyi̱ faa faa fayye̱ nai̱ ke̱e̱shi̱ ko̱dṵ kuma ma nyi faa. Ke̱e̱shi̱ ko̱dṵ ku̱ma nyi wani̱ faashi̱ ma mbṵl wṵ kwad e̱, a kam ne nangshi̱ di̱shi̱ naki̱n wṵ nyi̱ maashi̱ e̱ kowanne fo̱o̱re̱. To̱ diyel nangshi̱ ke̱e̱shi̱ fo̱o̱re̱ naki̱n nke̱e̱bi̱ Naki̱n wa, wa ti̱i̱bi̱r lo̱o̱, ke̱e̱shi̱ fo̱o̱re̱ naki̱n she̱ nwo̱l me̱cce̱ ke̱e̱shi̱ fiye. To̱ nyi̱ wani̱ lamke̱l she̱l yaa me̱cce̱ ka ntṵmbṵr re̱ fangkiye ntu̱m nyi̱ne̱ de̱ nyi̱ wani̱ yang na nṵbṵ ni̱bi̱ mmṵr nyi̱ne̱ yaa me̱cce̱ diin e, nyi̱ yang yaa nyi̱ maawe̱ tṵmbṵr nyi̱ satto̱ bṵti̱, ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ nyi̱ sawẹ bu̱ti̱ fe̱b fe̱b, ke̱e̱shi̱ ku̱ma ma nyi̱ sawe̱ bṵti̱ fe̱b sai fo̱o̱re̱ nyaa. To̱ a kam ne̱ nangshi̱ di̱shi̱ tu̱bshe̱ naki̱n mṵ maa bṵti̱ a- a kowanne fo̱o̱re̱ a yim ne̱ me̱ <hesitation> a kam Patuwana. Wṵko̱ di̱shi̱ naki̱n wṵ mi̱ maashi̱ kwad e̱. To̱, ke̱e̱shi̱ ko̱dṵ naki̱n she̱ ni̱bi̱ nyalke̱l me̱ so̱ mi̱ yaa ya mi̱ kuwowe tṵṵ ni̱bi̱ maakel ke̱e̱di̱ a durshin e. To̱, mi̱ wani̱ yang yaa mi kuwowe, ka nyo̱o̱kṵngki̱n we̱ le̱ fang nangji̱, ka nkuwokel ke̱e̱shi̱ <hesitation> tṵṵ yang kuwo bṵti̱ na nunge ka nke̱lle̱ yi̱ki̱ bo̱o̱re̱ ka nte̱e̱ di̱, ni̱bi̱ wani̱ nyalke̱le̱ me̱ a kam ti̱me̱ wo̱ro̱ na nkuno de̱ di̱ mi̱ wani̱ yang. To̱ nke̱e̱bi̱ kowanne naki̱n wa tṵmbṵr fangkiye yang shi̱ fanshi̱ e̱. To̱, wṵko̱ di̱shi̱ be̱e̱ diir ke̱e̱di̱ mi̱ yang kiyeshi a kam ne̱ naki̱n wṵ maa bṵti̱ di̱ye̱n na dooshi e̱. Ti̱bshe̱ shi̱nashe̱ nai̱, ko̱dṵ ma ndi̱b nyi̱ne̱. Kaa tṵṵ mi̱ mbe̱e̱to̱ be̱e̱le̱yi̱n e̱, to̱, di̱shi̱ mi̱ lamshi̱ mi̱ maa be̱e̱ ke̱lle̱ me̱ be̱e̱le̱ kuttang a kam ne̱ wṵko̱ mi̱ nyi̱m bṵ <noise>